طبعا انا افضل اني انام بدري. ما احب انام متأخر ابدا ولا احب اصحى متأخر ابدا. احب اني اشارك الصباح الفجر اشوف العصافير اشوف الجو <hesitation> شروق الشمس في الصباح بدري استمتع بهذه الاجواء واذا ما عشتها احس بالاكتئاب